ودي أخلص من مشكله الفقر يعني الفقر يسبب معاناه كبيبره يأثر على حياه الناس بشكل عميق يعني لو تخلصنا منه بتتحسن حياه الكثيرين يصير عندهم فرصه أفضل للتعليم و الصحه العالم بيكون مكام أفظل إذا كووولنا نعيش بكرامه.